Mampitombo gny tsirony sy gny otrikaina agnatin'ny gny sakafo hany aloha, mampiasa kotomila. Sady magnitsy izy amin'igny no mitombo, ah mahazo vitaminy K sady anti-oxident avao koa manko gny gny kotomila io gny coriandre.